gott kvöld og velkomin í Kastljós það er hart tekist á um þriðja orkupakkann svokallaða þessa dagana en hvað felst í þessum almenning og eru íslensk stjórnvöld að framselja vald yfir orkumálunum til Evrópusambandsins við ætlum að ræða þetta við tvo þingmenn hérna á eftir við ætlum líka að bregða okkur út í bæ á fund með Framsóknarmönnum en við

byrjum hér í Efstaleitinu með Guðna Jóhannessyni orkumálastjóra

stór orð um þessa löggjöf sem íslenskum stjórnvöldum er gert að innleiða hér á landi við erum búin að innleiða fyrsta og annan orkupakkann sem kvað á um að aðskilja vinnslu og dreifingu og

og nú er það

nú erum við eyja og

hvaða áhrif hefur þetta hérna á Íslandi ja sem sagt meðan við erum ekki tengd við önnur lönd hefur þetta á flutning milli landa vegna þess að það er það sem

málið snýst um þetta hefur hins vegar ekki mikil áhrif á orkusölu vegna þess að hún hún er á frjálsum markaði hún er ekki undir þessu nema hvað varðar viðskiptahætti og annað að menn séu nota réttar viðskiptaaðferðir já af því að okkur er gert að selja hana á evrópsku verði sérðu það fyrir þér nei ekki ekki endilega vegna þess að það sem við stöndum frammi fyrir

er að það er að sneiðast mjög um alla kosti til þess að framleiða nýja orku á Íslandi og það er kannski sú mesta ógn sem ég sé

stöðugleika á raforkumarkaðnum að það geti orðið þrengsli hér vegna þess að svo mikill hluti af okkar raforku er bundinn í

samningum já þannig að það þurfi að virkja meira ef við ætlum að vera með sæstreng ja það þarf auðvitað að virkja meira ef við ætlum að byggja sæstreng en það þarf líka að virkja meira bara fyrir markaðsþróun

hér innanlands já en ef við tölum aðeins bara um áhrif þriðja orkupakka og gefum okkur að það verði hér lagður sæstrengur í

framtíðinni geta íslensk orkufyrirtæki verið með eitt verð fyrir almenning og annað fyrir annað fyrir iðnað eins og er í dag og svo annað verð fyrir útlendinga sem vilja kaupa ja þetta er í raun bara frjáls markaður þannig að fyrirtækin geta verðlagt orkuna eins og eins og þeim þykir henta hins

hvernig markaðurinn virkar

það sé samkeppni á markaðnum og þá verðum við líka að hugsa til þess að við Íslendingar höfum mikla forgjöf vegna þess að flutningur um þennan sæstreng hvort sem það er til Evrópu eða Bretlands hann verður dýr hann verður kannski fjórar fimm krónur á

verðleggja orkuna

orðin miklu dýrari en þegar hún leggur af stað héðan frá Íslandi já sú samkeppni er þegar fyrir hendi vegna þess að fyrirtæki eru að koma og setja sig niður hér á Íslandi til þess að kaupa hreina orku fyrir framleiðsluna en ef það er lagður sæstrengur er

útlit fyrir að þessi hreina dýra orka verði dýrari ja hún er auðvitað hrein orka

til dæmis í Bretlandi er dýrari er keypt á hærra verði heldur en

orka sem er framleidd með kolum eða gasi spyr ég kannski er einhver leið að koma í veg fyrir það að orkufyrirtækin sem eru hér á Íslandi selji Íslendingum eða hækki verð til Íslendinga nei ég held að orkufyrirtæki á Íslandi muni hækka verðið bæði til fyrirtækja og einstaklinga ef að markaðsaðstæður skapast fyrir það og það er þannig eins og mikil

eftirspurn utan frá ja hún gæti verið utan frá en hún gæti líka verið sem sagt fyrirtæki sem koma hingað og setja sig niður og keppa um það rafmagn sem er á markaðnum hér þannig að aðalatriðið er að skapa markaðsaðstæður skapa sem sagt aðstæður þannig að það sé hægt að framleiða meira af orku inn á markaðinn þegar að verðið hækkar er eitthvað í þessari löggjöf sem er verið að

að ræða um hérna þriðja orkupakkann sem

bendir til þess að Evrópustofnanir geti með einhverjum hætti eða lagt einhverjar

kröfur um orkuframleiðslu hérna á eins og þú lýstir svo ágætlega áðan að hinir orkupakkarnir þeir voru til þess að tryggja sem sagt aðskilnað flutningsfyrirtækja og framleiðslu og tryggja

þannig að það sem við þurfum að passa upp á er að markaðsumhverfi sé eðlilegt og skapi forsendur fyrir heilbrigðri samkeppni já ertu hlynntur þessari löggjöf ég ég auðvitað sem orkumálastjóri fer bara eftir ákvörðunum Alþingis í þessu máli og ætla að gera það en ég hins vegar verð að segja að um þetta hefur verið fjallað af fólki með mun öflugra hugmyndarflug heldur en ég hef þannig að ég sé ekki þessar hættur sem að skapast ég get hins vegar ekki fjallað um og tjáð mig um þessi sem sagt

viðkvæmu lögfræðilegu atriði sem menn hafa verið að ræða það eru aðrir betur fallnir til að fjalla um heldur

en ég já menn hafa talað um stjórnarskrárbrot og eitthvað svoleiðis við ætlum að að ræða það hérna rétt á eftir Guðni

kærar þakkir fyrir komuna hingað hérna rétt á eftir ætlum við að fá til okkar tvo þingmenn til þess að ræða um þetta mál en á meðan þau setjast hingað í settið þá ætlum við að skipta yfir til hans Höskuldar Kára Schram fréttamanns sem er staddur á fundi Framsóknarfélags Reykjavíkur og þar eru menn hreint ekki

með hvert ríkisstjórnin stefnir í málinu er það ekki Höskuldur jú mikið rétt hér eru menn ekkert sérstaklega sáttir og hjá mér er Frosti Sigurjónsson fyrrverandi þingmaður frosti hvers vegna ert þú á móti þessum þriðja orkupakka ja það eru nokkrar ástæður í fyrsta lagi þá tel ég að þessi löggjöf samrýmist ekki stjórnarskrá Íslands

til stofnunar sem er ekki íslensk og við höfum ekki og þetta stangast á við tveggja stoða uppbygginguna í e e s samningnum og í raun og veru brýtur hann þannig að ég tel að

ætti að hugsa málið upp á nýtt og þetta er að valda vandræðum í Noregi og vegna þess að þar hafi verið verið brotið á stjórnarskrá þegar þetta var samþykkt þetta er fyrsta fyrsta atriðið í öðru lagi er öll löggjöfin sem kemur

samin fyrir allt aðrar aðstæður en hér eru og það er ógætilegt af okkur að innleiða löggjöf sem hentar allt öðrum aðstæðum heldur en hér eru og það sér hver maður í hendi sér að þær eru gjörólíkar hér og þar og í þriðja lagi þá erum við bara algjörlega ótengd þessum markaði og hann kemur okkur ekki við beinlínis og þeir hafa ekkert tilkall til þess að setja okkur reglurnar með þetta ég held að það sé bara betra að áður en þeir koma með fjórða

og fimmta orkupakkann þeir eru að búa til sitt að við segjum bara hingað og ekki lengra þetta er bara ágætt við ætlum ekki að vera með í þessu við viljum fá undanþágu frá þessu enda erum við ótengd og óviðkomandi þessu þessu markaðssvæði en setur þetta ekki e e s samninginn í óvissu og uppnám alls ekki vegna þess að það væru mjög öfgakennd viðbrögð við því þegar við erum búin að innleiða alveg hundruð þúsunda tilskipana og við segjum bara með þetta litla atriði sem er þeim óviðkomandi að við ætlum að vera eins og við erum undanþegin

þetta eigi bara ekkert við um okkur það skaðar þá ekkert og þeir hafa enga hagsmuni af því að setja í uppnám samninginn og þeir hafa heldur ekki heimild til þess takk kærlega fyrir það Frosti við látum þessu lokið héðan frá Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu takk fyrir það Höskuldur og velkomin Albertína og Gunnar Bragi takk Gunnar þarna heyrðum við Frosta tala mjög eindregið gegn þessu þið gerið það líka hvers vegna ja sko það sem við segjum núna það er í rauninni kominn

að við setjum niður og segjum ætlum við að innleiða þetta bara sjálfkrafa eins og við höfum gert fram að þessu annað líka sem er áhugavert að velta fyrir sér að þegar við innleiðum fyrsta og annan orkupakkann að þá þá innleiðum við ákveðnar breytingar hérna á orkumarkaðnum og ein af rökum sem

hefur núna uppi fyrir því að við eigum ekki að fá neinar undanþágur varðandi þennan þriðja orkupakka er að okkur hafi gengið svo vel að innleiða annan orkupakkann við höfum staðið

bað um á sínum tíma og þar af leiðandi sé óeðlilegt að við eigum einhverjar undanþágur frá þessu það er hins vegar búið að margbenda á það af okkar færustu lögspekingum þar á meðal Stefáni Má Stefánssyni og

og Björgu Thorarensen að við getum ekki haldið áfram endalaust að láta reyna á það hversu mikið afsal við getum látið af hendi það er

hér er um að ræða pakka sem flestir segja að skipti okkur ekkert voðalega miklu máli hvers vegna erum við

ef þetta skiptir Ísland engu máli af hverju fáum við þá ekki bara undanþágu frá honum ég held að það sé bara kominn tími til að setja niður hælana núna og segja heyrðu við

ætlum ekki að innleiða þetta þetta þjónar engum tilgangi fyrir Ísland þetta skiptir ekki máli fyrir Ísland og finnum aðrar lausnir vegna þess að það er það sem mun gerast ef að Ísland segir nei við orkupakkanum þá fer ekki e e s samningurinn út um út um þúfur heldur þurfa menn þá að setjast niður og finna þá lausn sem hentar Íslendingum og hinum þjóðunum Albertína hvað hvað segir þú jahá af hverju erum við að þessu af hverju erum við að þessu það er náttúrulega þriðji orkupakkinn er

ekki kominn inn í þingið við vitum ekki enn þá hvernig hann mun líta út hann mun koma inn í febrúar og þá munum

skoða málið út frá öllum hliðum þess en ég verð samt að kommentera á það ef að þetta snýst um fullveldisframsalið og stjórnarskrána og allt það þá hefðum við náttúrulega ekkert átt að samþykkja e e s samninginn til að byrja með og við höfum gert það núna í tuttugu og fimm ár þetta snýst líka ef að þetta er svona ómerkilegt mál og skiptir ekki máli

að samþykkja það

því líka fyrir mér af hverju ekki að samþykkja út af því að þótt þetta sé ekki stórt mál fyrir Íslendinga þá er þetta gríðarlega stórt mál fyrir Norðmenn og með því að hafna því að samþykkja þetta þá mun væntanlega falla úr gildi sem sagt samningsins sem að þýðir þá að fyrir Norðmenn er þetta bara sambærilegt

ef Norðmenn myndu neita að að samþykkja upptöku einhvers og mundi setja til dæmis sölu sjávarafurða

Íslendinga í uppnám þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir Norðmenn

og af hverju ekki að standa með Norðmönnum í þessu máli

einhverju máli sem skiptir litlu fyrir okkur

að fara að samþykkja einhverjar vegna þess að Norðmönnum liggur svo á að fá þær eða einhverjum öðrum sko þetta snýst náttúrulega um íslenska hagsmuni og við við vitum reyndar heldur ekkert um það hvernig mun fjórði orkupakkinn líta út eða fimmti orkupakkinn líta út við höfum stundum sagt sumir Alþingismenn og aðrir reyndar líka að margir þekkja þetta orðalag það er bara tekinn einhver

innleiða allt allt bixið og ef við ætlum að segja já við þeirri taktík endalaust þá getum við náttúrulega bara sagt heyrðu við ætlum

taka hérna við öllu sem kemur

ég átta mig ekki alveg á því hvað það er sem þú vilt ekki við þetta ég meina hvað jú þú talar um að þetta sé á gráu svæði varðandi afsal valdheimilda til

en er eitthvað efnislega annað í

andsnúinn sko málið er það að við sjáum ekki heldur hvert verður framhaldið á löggjöfinni ef við horfum á þennan pakka eins og hann er kallaður eins og hann lítur út núna eða það sem við höfum séð af við höfum þetta fyrir augunum núna að þá er verið að innleiða ákveðna viðskiptahagsmuni orðum það þannig eða ákveðna viðskiptaaðferðir varðandi sölu yfir landamæri á raforku það er alveg rétt að ef Ísland er ekki tengt þessum markaði þá þurfum við ekki að gangast undir ákveðnar gerðir eða reglur sem þarna eru settar af þessari sameiginlegu stofnun og það er í rauninni búið að setja inn í þetta ef ég man rétt að komi til þess að Ísland tengist að þá er það tveggja stoða kerfið sem

við en er það þannig viljum við halda áfram á þessari vegferð

upp hluti sem skipta okkur engu máli hefurðu áhyggjur af valdaframsalinu nei ég bara

hef það ekki og reyndar er það þannig en af hverju ekki við erum fullvalda þjóð þótt að við samþykkjum þetta þótt að við samþykkjum þriðja orkupakkann og sjáum hvað kemur þá í fjórða og fimmta þá er áfram heimild til þess að sækja um undanþágur við þurfum ekkert endilega að gera það og mig langar nú bara að spyrja Gunnar Braga er það raunverulega vilji Miðflokksins að segja sig úr e e s samningnum og hætta Evrópusamstarfi það hefur enginn talað um

e s samningnum samningnum en við

hafa þor til að endurskoða alla samninga sem

ef Samfylkingin hefur ekki þor til þess þá veit

gera á Alþingi ja ég vil nú bara við getum nefnilega ekki staðið og tekið bara við hlutunum án þess að hafa skoðun á þeim og það sem við segjum setjast niður og skoða samninginn úr því að þingmaðurinn spurði hér en við verðum en ég var líka að spyrja þig áðan bara aðeins efnislega um þessa löggjöf af því að ég veit að þú óttast kannski

haldi áfram út í hið óendanlega og við verðum

bara einhver nýlenda hérna Evrópusambandsins en en

sem þú ert andsnúinn sko í fyrsta lagi verð segja það að lögfræðingar sem hafa fjallað um málið þar á meðal norski eða hvað hann hét nú og íslenskir lögfræðingar eru ekki alveg sammála um það hvað þetta þýði nákvæmlega þegar menn lesa í gegnum e e s samninginn hvað það þýðir að innleiða þessa gerð fyrir Ísland um það eru menn ekki sammála og mér finnst vanta skýra mynd á það tekið næsta skref ef það er hins vegar þannig að þessi þessi stofnun sem við eigum að framselja valdið okkar til hefur ekkert um Ísland að segja þá segi ég bara enn og aftur við höfum ekkert með þetta að taka inn eitthvað sem skiptir Ísland engu máli já en þarna ertu að fara með svolítið rangt mál út af því að við erum ekki að framselja valdið til framselja valdið til fjármálamarkaðnum og

ef að Miðflokkurinn vill taka upp e e s samninginn þá á hann bara að gera það sérstaklega ég sé ekki að að að við eigum að gera það í gegnum þennan þriðja

viljum halda áfram þessu framsali

sérstöku máli ekki gagnvart þriðja orkupakkanum þetta verður væntanlega rætt mikið á þinginu þegar frumvarpið kemur fram í febrúar væntanlega við erum að hita upp Albertína og Gunnar kærar þakkir fyrir komuna takk kærlega þessu er lokið í kvöld verið þið sæl